Oh pomme de terre oh, <hesitation> fomba hikajianagna ananjy e, tsy manjary atô ho azondrivotra zegny izy e, de avy ake koa tsy atao amy toeragna mafana be,